"impreiso à fâve sto groppo chì a-a crovata? No aivo mai visto un groppo mai ben fæto, e coscì originale, no l'é miga o sòlito. E pöi anche sto gippponetto colô cremma, e o vestî e e scarpe e tutto...". "Son un lord, ti sæ..."